Fandrahoanao gny fia boka ivelany agny aloha. Matetiky manko gn'atiky atono, na endasy na andrahô avao sôtena avao gny fia. Fa maro koa gn'olo boka ivelany agny, asiany vinaigre gny fia igny, da afangarony raha hafa hampatsiro anazy. Champignon ohatsy afangarongaro anazy amizay.